Nndoo ngikundi ngilye inishaani chao cha ambapo ngichikundi ni maru na uka- a- a ukari tena ukari wa dona kwa sababu fyooo fo le ndifo finndo fya asili tuleng'ana nafyo sha maru uve kora ain- ain maru yetra sha aina tanu sa chau we kora kwetre ng'ande. kwetre umbeere, kwetre mtango, kwetre rembwe. kwetre mtori. kwetre na mashalaari, kwa kutro le naa maru oohoo neve kora fichao aina ya fichao fyo kutro nafyoo fyoo vile vile shafyaa ng'ande umbeere na mtango le lasma uuikye mbaala nooto veshaamba. mbaala we waa fitamini lakini kwa totru kutre le we saidia sana itrubungusira na mandwari, sha mandwaari uruu vai mapresha. mara masukari. mara chiki kwetre maru etre finndo fyoo fo saana fo kwakutro uli mnndu weelera maru saana. uli wela maru le kwakweli inasaidia. Kwasha wa ukari le nanii ukari waa hata ukari wa dona nawo ulaali usha kwala na mboka safo nyiinyingi sha kunu sha kunu mndeni le Kipindi kwetre mfua mboka se ng'ana fo so ngeni mamnafu, mamshisha, choiki kwakutro yan mamboka nevaa meengi weelya mpaka mpaka ukakunda fe moni hata mfiri wakora ng'ande yafo ya soko le uka- sha yooma nahi le kwaveenda ooh mndeni chap ukaetrumua ho. mnani mnafu au mshisha wafo kwasha kwaushemsha ukaikya kitunguu na trufutra tunang'ana baasi we kaanga fo weshemsha ukaikaftunguu na trufutra trunag'ana katrafunia na ng'ande yo. inloosu fibaya sana kabisa yooyo- ndo ifo fyoo fichao fyakwa maru na ukari wa dona.